ډیری خلک پدې باور دي چې یوازې ګران شرابونه د څښلو ارزښت لري او ارزانه شرابونه په اتوماتيک ډول ټیټ دي. حقیقت: قیمت تل د کیفیت سره مساوي نه وي. ډیری ارزانه شرابونه شتون لري چې خوندور او ښه جوړ شوي دي. دا ټول د داسې شراب موندلو په اړه دي چې ستاسو د خوند او فرصت سره سم وي.